Ukulele ndia boe nanoka gitar a tehuna ndia lebih anana bentuk al sama tehuna lebih anana ndia boe halan manahik hatoli la biasa paken sa'at ala foti longe nanok a nai feta kakabing atau nai feta adat-adat fe'ek.